उदासी सबद सुन के हाम्रा कथी आइय मतलब हाम्रा ककरों वी लाइक हम कहियों वी दुख देड़ीसी न । बदमे सोचैसि कहके लाइक हम ओकर ननीमान कार्डेलि कहके त हाम्रा मन मे उआदासी आजाइया कहके । ननीमान लागैया अपने अप मे बेकार आउसे कर्ली कहेला बेचार के दुख देली कहके आजू हाम्रा एउटा काम कहले रहे । करेला हम न कर्ली उ काम ओकर ननीमान लगल होतई कहके आईसंक आईसंक फ़ील आजाइया आउसनका आउंसका मतलब सोचे लगैसी का । ननीमान चीज सब ऊहएलगी हाम्रा केहु वी हाम्रा काम आराइहाय कसियों वी कहैया त हम ओकर फट डाबर काम करडीसी कहेसे मन मे कहियों वी उदासी न राखों । आ हमरो उदासी न लगो कहके आउसनका कहियों वी न सोचो कहके ऊहएलगी कहियों वी केहु वी काम आराइहाय ओकर काम हम जतना जल्दी हो सके ओटना जल्दी हम ओकर काम नैहारे के खोजईसी । आ बदमे कहियों औसनका मतलब ननीमान न दिन आओ कहके सोचैसि ।